א קאפי מאשין טוט אנגריין פיינע געשמאקע קאווע, עס האט אין זיך די הייס וואסער און עס טוט צומאלן די קאווע און ער טוט עס צאממישן און אזוי קען מען טרינקען א געשמאקע פיינע ווארעמע קאווע.